Ge̱jyo mangaa júwa, e̱ste̱e̱, xu̱kú tsí mbiꞌ-tsí ga̱á mangaa, tsúꞌkho̱ nagájnuu rí mbroꞌon o édo nguáná rí na̱ꞌkha̱, na̱ꞌkha̱ iꞌñúu ruꞌwa, na- awúun ruꞌwa rego̱o̱, ndaꞌyée̱ rí mi̱khui̱i̱, naꞌndii̱ ná rí gati yuska, naꞌkhúu̱n chu̱jmba̱ꞌ, rúꞌkho̱ naꞌnii̱ rí mbroꞌon ja. Xí-á thia̱á mbroꞌo, á thia̱á miꞌcha̱, xí rí naꞌne ngúwán, na̱ꞌkha̱ iꞌñúu ruꞌwa, a̱ꞌkho̱ naꞌñuu̱ naꞌ-naꞌñuu̱ rí ndaꞌyée̱ rí mi̱khui̱i̱. Xómá rí mbiꞌi rá, na̱ta̱ꞌaa̱ má ná rí iñúu̱ ná rí géde̱e̱ꞌ, narkaꞌ <hesitation> ine̱e̱ꞌ inúú xa̱bo̱, tsíyoo̱ namíñuu̱ ndaꞌñúu̱ xa̱bo̱.